Kini'hiaj ne' taj si 'hiaj 'ngo staré 'ngo staré ni 'hiaj chuj sikaka chuj cha raa 'ngo koj asij 'hiaj chuj sikaka' chuj, chihiá 'ngo be' nej katin 'ngo be' nej sani hiaj 'hiaj chuku tan sikaka chuj ni si'hiaj chuj bin si uhuin si chi'i ni araj sun chuj staré tan únj, staré tan ni aranj sun chunj sikaka' chuj ka kwenda kita'a chuj 'ngo chuku cha chuj, ka'be si baj 'ngo chirikíj lij nej, ka'hue si baj 'ngo chutánj nej, ka'hue si baj 'ngo chabi nej, taj ba ma'an 'ngo chuku anun riñan staré taj uta chuj na'hue kwej chuj ka' mánj, be tan ni 'na' staré tan ni ta'a chuj ni tikabi' chuj ni cha chuj tan bin si aranj sun chuku staré tan nga sikaka chuj si ta bin si 'hiaj chuj kwenta kiri' chuj cha chuj áj.